ا <hesitation> إذا خيروني بين العيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية، والا خالي من الجريمة باش نختار عالم خالي من الجريمة؛ لأنه الكوارث الطبيعية هي حاجات يعني معناش تحكم فيها، حاجات يعني ربانيه، جاية من الطبيعة، بس يعني الجريمة هي اللي تأثر فينا، وهي اللي تبقى حتى لأجيال الأجيال، وهي يعني تورث النقمة، وتورث أي حاجة يعني عندها سلبية، والا حاجات سلبية؛ لذلك ديما نختار عالم خالي من الجريمة.